<noise> lëꞌ gunu xkiꞌn idëꞌb ñama, idëꞌ lac̲h̲ idëꞌ diꞌltse bukwaꞌn guꞌnnstsiꞌnma per lëꞌwu xkiꞌn mas que lo lac̲h̲ gana idëꞌb ñama.